Ticingaaji ñoƴeteendi m nyoha fota e an ɗii woni ɗii njinmi. Hannde hannde kaa, banngal kaddule kaa, tisiŋaaji ɗii. So neɗɗo heɓii truwaa meetr muuɗun tan. Naɓan to tayeer, fonnda e muuɗun ñoha.